يعني لو جاتلي الفرصة ان انا نستكشف فضاء او محيط؟ انا باحب البحر، فممكن نستكشف المحيط لان انا زي ما قولت مش باحب الأماكن العاليي. ومش باحب الفضاء ولا باحب الكائنات الفضائية. فالنسبة لي المحيط افضل يعناي. <hesitation> انا باحب المية وباحب الأسماك وباحب الشعب المرجانيي. وباحب انا انا يكون عندي مثلا تجربة النزول بالغواصة تحت الميية. ونسكتشف البحر والمحيط واكدا يعناي. فالأجواء هتكون لذيذة خالص بالنسبة لي.